Raha amiko manokana aloha ny fitakiana haba amin'ny fanafody mamonjy aina de ohatrany tsy ara-dalàna satria aina no vonjena na hoe gn'ay sarotry be zany, sarobidy zany tsy misy mahasolo azy io na ôtrino na ôtrino dikany laha mbo misy fanafody ao hoe azo alay hoe amonjea ay de tsy tokony andoavam-bola mihitsy fa ho sitrahana gratuit.